केन्या के खाना अफ्रीकी स्वाद के संघे संघे ब्रिटिश भी होथे। केन्या के कुछ लोकप्रिय व्यंजन होथे उगाली जो। यहा के राष्ट्रीय भोजनो हवे ए हर मक्का के गाढ़ा दलिया होथे। एला आमतौर म मांस सब्जी अउ स्टू के साथ परोशे जाथे। सुकुमाबिकी भी एक पालक के सब्जी होथे। जेला प्याज अउ टमाटर के साथ पकाये जाथे।